No ma tiiä, et näütüses põdraq ummaq sääntseq, kiä väega kar'a viisi ei käüq vai ei joosõq. Õnnõ paaritumisõ aol tulõvaq. Näütüses esädseq põdraq ummaq umaette rokõmb, nuuq tulõvaq nigu kõgõpäält miilde.